Eey, un waawai waɗde ko aldaa e paltoor, ɗum firti ko ardinaade haajuuji e nafooje woɗɓe e dow koye mum,